میٹل ڈیٹیکٹر بولے تو ایک ایسی چیز رہتی، جو کہ جو بھی لوکھن لوکھن رہتا تو وہ سب ڈھونڈ لیتی۔ اگر ہم وہ کوئی بھی سامان کے پر گھوم آئیں اور وہاں نیچے کہوں بھی لوکھن لوکھن کی چیز آئے، جو اکدم سے چپک جاتی، وہ میٹل ڈیٹیکٹر کو تو وہ کیسا کام کرتی بولے تو، اس میں سے ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس، گل کو ایک ترنگ بولتی؛ وہ ترنگ جاتی۔ وہ کیا کرتی کہ سامنے جو لوکھن رہتا، انھیں بھی وہ ترنگ چھوڑنے لگتی، تو وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتی۔ وہ جیسے دو چمبک رہتے، تو ایک دوسری کو سامنے گئے تو کیسے دوسری کے پاس کھینچ لیتے، وہ ویسا کام کرتی۔ ایک چمبک کے جیسا۔ جیسا کہ لوکھن پترہ، جو بھی لوکھن کے سامان ہیں، وہ سب اپنی طرف کھینچ لیتی۔ دو چمبک رہتے، ایک دم اس کے جیسا۔